Lasopy: lasopy akoho, lasopy atody, lasopy chinoise, lasopy legume, reny avao misy aty e, mitovy manahaka amin'ny tananatsika Antanarivo ao avao, lasopy tongotr'omby, silamangany ohatrany tsy ma- tsy tsy- tsy manao anzao reo aminay any fa tonga defa lasopy tongotr'omby, lasopy vavan'omby, manahaka otr'izao aminay any.